He yunia kuenta xhi parte alto kungan ndujun in chinga katuño ke nodichi na'a aya no iho no'o kué vegetación ña he di'ó muy variable kuu clima nuiachi vii veinunda ndaviku kuke veniunku nuu ndi'a andio clima, he vigui naya'a he cuenta xhi nayeimon tadixhi un atuu calor nriameni yii vixhii kuenta ko'o iña clima frio ngueka nachin ndi'ó.